Kalaro teneivauk ke no buk mengen si palpal i kapkap. A kapkap si taun ke kolo mang sikeii a bil lava nei kara rina lava aulitai na kara kauntiri papua niu gini kolo mang sikei a bil lava, na buk tav ko mengen asuange ke ta bil ke na kapkap ko, mis ina ko asereai ani lau rikek. Ko tutuman luai a mengen ke. Si taun a vubukai i kapkap ka serei, ka togon a keve bil miang ka serei, asukang ta ku angkuai si sinong i osongon ka rikek, tainau ka <hesitation> serei, na nei kam to si taun ang kuo buk a kapkap na mang ke bil, kam abis kapa ka rikek, asukang na no buk mengen asange ta kapkap ko togon a roron ina, na ko togon a rikek ina. Taun <hesitation> a vubukai i kapkap ka laba nei kam to, kula angkuai si ku lomon taun a igenen lava, ka angkuai si ka vil arikek kam sinong i osongon, ku angkuai si ku kapau a kisingam na kapkap ka <hesitation> selenai nim ane si mang ke bil parik ka roron. Si taun ke, si taun ke akorong kana si Taun ke toro lo to si mang kain to voiang bil ke na kapkap kolo po angkuai si ka asasaul kara to. Taun a kapkap ko kovek, parik kupa angkuai si ku sabonai ni roron. Nei ring asukang ta keve kulenusa, ri kulenusa bil ke na kapkap kolo laba si kari to, man a kapkap ka kovek, parik luai ku angkuai si ku angan. Man kuo togon a kapkap, ku togon a pok mete kam takaman, man ko kovek parik ku angkuai si ku togon a pok. Asukang a to si taun ke kolo kitmat luai, nei to siri vap ang kipa ago e rina lava ko- kio sabonai jnia ta ko lau roron, ko roron singiria using kio sukal, kio togon kari keve matang na kio wuak asereai ani mang keve bil voiang kio luk palau ia na kio angan ia. Siri keve ring asukang ta keve kulenusa lik ko kitmat luai taun parik a bil ke na mani ka ago, o kapkap kapa ago, ko kovek, ko kovek luai inap i angkuai si ki ten a to, o ki sabonai ni to, o ki masung, o mete takaman, vainagoan inatus Ki, ki nasai ni roron. Man ki <hesitation> teng a kapkap o ki abis asereai ni mang ke bil si atos na kila luk a bil ke na kapkap, kilangkuai si kio nas ta ki togon a pok asi kari angan mete takaman, ki togon a mang ke <hesitation> maus roron ka serei na ki amaus a pukun iria. Na man a bil ke na kapkap ka kovek kolo to, ko kitmat mete takaman. Vei nang palau, kalaro.